குளிரூட்டியை அழுத்தி அழுத்துவதன் மூலம், குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் குளிர்ந்த காற்றை உருவாக்குகின்றன, பின்னர் அவை உணவை புதியதாக வைத்திருக்க சுழற்றப்படுகின்றன. குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் சாதனத்தின் உட்புறத்தில் உள்ள வெப்பத்தை நீக்கி உணவைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன. உறைவிப்பான் போன்றே, குளிர்சாதனப்பெட்டியானது உணவை புதியதாக வைத்திருக்க ஆவியாதல் செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது.